الوظيفة اللي نقدر نكون فيها سيئ بزاف بلا شك يعني معرفتش بالضبط الوظيفة اللي غنكون فيها سيئ ولكن اي وظيفة نقدر نتعلم فيها او نقدر نولي يعني مزيان